Ko'o koo jan ta yui keati chí dagatan nravati ta tinti yú, ta kitijan xanra yui keati, koo jan chí o kiti kea daño xhio na tinti yó tagu nre no medico xao ña tónantinti yó tu koo ujun.